<hesitation> enyii kuman tacumirita <hesitation> kehidupan nyaku dulu kasiang <hesitation> kupernah tinorola yah seoki kukiyok eminate tela waya rior kateluan nokela seoki rua minae mowaya se se yampit woi tua wenena minaya waya eni tuyah ku eria ri kapikirangku situ mamuali tuanna taan nituken boleh dikata <hesitation> penyesalan <hesitation> sapa ngarenga taan karna tumina moalimou teitiih sabuat nyaku nyaku pernah mean medis pedis kasah beitudi kelawangan karna seoki kwe minayamou seoki kusa tua minayamou taan puriki tukuminutek ede pepasilan meman tuanna kita meteu- teu Eno <hesitation> ebaya wayakang kei dei kante dei kante enitu emper soalan woh kita memuali tuanna biali kita kengkei keluarga laeng patuari se wesenga empit so bawuwaya waya pernah mamuali rei ma cocokan mungkin reima senangen taan pewarente waya nutek empikiran nona te musti peware pengalamangku tuanna sampikirano bona temo minena tuanna neuwak mu anutekmu anatemu emamuali lewo mamuali di wangun wia wia nikita meteuteu <hesitation> seka ampit sepatuari yah sako di mo kwa wewangun nenetok wonate yah nyanya kapa piki- pikir moereni moikelangkou yah kumura taan nesate Sako pernah momina we a mina mowali tuanna pewareng nenutek el em balinea <hesitation> sapa ta ekau pikiran <hesitation> nikita taan musti pewareng rior an empandangan neteu ko palola neteu kori nei kalebe taan pangenangen wiah sima piara niki yiih tatimulite pewareng payo la wia sima piara yang mana kita mineka tontuanna pa ayo la waya wias sima piara rior mbaya waya maatu selokayo wisa maan konimo ikelangkou ipokoi nasako mei wiah nisia embaya waya eb <hesitation> tanggongannu emapuh mbaya waya minawurek karna kombinei wia nisia jadi <hesitation> Edola pemikiran neneih ensapa peila kula rior tari mamuali tuanna mema nikita waya perna meka tutuanna taan payo la waya sima piara rior <hesitation> kita ri pasusuian nea koni moi kolangkoi nitute mareng lasi wu e sumup yai ma piara rior komo ma em pateu teu wannu <hesitation> kopatiro nokan newaki atas karna kominae <hesitation> eme mengila- ngila wian nisea yang mana korlaker lakere pasiw- siwon jadi <hesitation> payo lah waya wianisia rior koma teu teu kopaloon neala koteu leos nitute engkayo tewia nyiih tumodong wakangkei yah embalina.